Jantasa'ó in nú nu ja kueó chi ku ñaá <hesitation> kunía ma ñe'eyo ma ma kin'ó nu kin'ó te sa'a naxichi maá o xi nu nevao in na in tajna te yuan chío te yuán te ku ja saa yichi nu tu nu chi ma yichi te <hesitation> kunia naniao yuka ki ku ja ja saó nu na sao te nu ma kin'ó nu tajna su nu nio tajna te chi'ó yuán saada ntuva.